عکوتی نٹونو دار منوڇو خافابی نو او لالی سیت بیل نٹونو دار مازا بیل

اسئ دیشا در دائ کالئی موشو موسم بدال بیلنو دائ کالئی مُوݜ لالو بدال بیلنو کی اسئ دیشہ در ھیم اول ھیم موچینی سہ دائ فٹ موچی سی چین دو یا ڇی فِٹ موچینی موسم بدال بیلنو

بینک آسئی پیسے کامیک ہنو محفوظ رݜینا۔ سا آسئی حکومتی ایک ادارہ ہنی، بینک در پیسے انا ذریعہ در مھفوظ بینا کے اؤ چین ایکی پیسے رݜاونا ہورتے میلاؤ نی بینا، ہورا پیسے ہور تی میلاؤ نی بینا۔ آدیئی حساب در پیسے امانتی چھورالی بینا۔ آسو نی نیکالے کوئی ہور نی نیکال بھئینا۔

اسئ موشو تی انیدیس زو در جیئ ھم اسئ موشو تی نی النہ کی اسئ دیشا ھیم ہنی کی انا دیزو در لالئ ھیم موجی نی جین ھیمی واش ہنو

آسئی موبائل فون در انا تاثرات ہنو کنأ، جے موبائل فون کامیک ہنو، آسئی کارا لالو آسانتیا منجا ہنی۔ اؤ لکہ موݜو خلق لالو سادا یا لالو موڙو در اکو شود بئینا۔

ریڈو تا ہر قسم اسٹیشن ہنی، خو آسئی کامیک خوش ہنو سئی اسلام آباد اسُو۔ آسو اسلام آباد ریڈیو لالو ݜوننا۔ لکہ چین ہم آسوئے گوٹ ریڈیو چورالینا۔ آسئی بڑے کامیک ہنی اسلام آبادی رڅڈیو ݜکینا۔ آسئی پروگرام خوش لیلا ہنو۔ ہورے ہم ریڈیوئے بوڑ شیئی ہنو، تمو تمو علاقو، تمو ملکو ریڈیو ہنی، خو آسئی کامیک ہنو خوش ریڈیو آسئی اسلام آباد ہنو۔

سا کھونو وجاحت انا ہنی کنأ چینی انیس کارا غورا نیش کے شوگر پیدا تھینی، اؤ پکار گا انا ہنی چی چیئی تھیونا آسو۔ ایک سگریٹ ۔ سگریٹ کامیک ہنو بدنی کارا نقصان تھیو، خو کارے کاڑے پریشانی منوݜ جا آلی او ایک سگریٹ تینشن در استعمال تھیگیو ٹینشن ختم بینو۔

آسو اُݜوجو جیِب رؤنا۔ اؤ آسئی مالے جیب لیلا ہنی۔ اوݜوجو۔ اؤ آسئی تمو جیب ہم اوݜوجو ہنی۔ اؤ آسئی کمیونٹئی در جیب اوݜوجو رزا بئینا۔ آسئی علاقائی جیب ہم اوݜوجو ہنی، اوݜوجو لالو رزا بئینا کے تمو جیب ہنی۔

آسئی کامیک موبائل استعمال تھینی کنئی۔ سا لالو موݜو سا گیارا بارا اسُو، گیارا دس اسُو، سیس کئی بعد با نوکیا موبائل اسُو۔ با بارا آٹھ موبائل اسُو، نو سیس کئی بعد دمادے با ایناک بڑے بیلی نو با آسئی ݜو تی کیمرا موبائل گھینی، سی سا گا کیو موبائل اسُو با ای فور موبائلے آلسی، ای فور کئی بعد با قسماقسم موبائلے کیمرو موبائلے الی، آسو رونا با می جے شیئی آلی اؤ سئی موبائلے آلی۔ با آدیئی وخ با آسو ئےبا ٹچ موبائل نیکھاتی، خلق نیکھائینا ٹچ موبائلے ہنی، آسوگا یقین نیِش کے ٹچ کدی موبائل بون۔ نو با آسئی ٹچ موبائلے گھینی آسو تی، چیں منجی استعمال تھون۔

ٹیکنالوجی تا ہر قسم ہنی خو اسو موبائل لالو زیاد استعمال تھونا۔ او خوشارونا گا موبائل، او لیپ ٹاپ ، کمپیوٹر ہم لالو زیاد خوشارونا ، کے انا اسئی ضرورت ہنی۔ خو موبائل لالو ضروری شیئی ہنو سیس کارا اسئ موبائل لالو زیاد خوشارونا۔ چین دور ٹیکنالوجی دور ہنو، گاڑے، موٹر، ٹی وی، جھاز، کمپیوٹر ، موبائل، نو نو مشین، انٹرنیٹ اؤ ہر نمونا ٹیکنالوجی دنیا در موجود ہنی۔ ٹیکنالوجی زریعہ در ترقی تھینی۔ جے کوروم پخوا کال در مکمل تھینو چین گا ٹیکنالوجی زریعہ در ایک دیس در پورا بینی۔ ٹیکنالوجی استعمال او ٹیکنالوجی ازدا تھونو انا دور در لالو ضروری ہنو۔

اسئ تاروں کنڈاکی پہ شی نی کی کرےایعشام بیلو نو تاروں کنڈاک بینا او تاری

آسو تمو اُݜوجو موسیقئی ݜُنونا، اؤ غنگارونا ہم، آسئی اُݜوجو در ہم پخوا شاعری تھینی۔ کے نوم ایک ایک شاعر دھریلنا، خو کامیک پخوانئی مزا تھینو سا شاعری ختم بینو۔ موسیقئی کہ سیسی ہنی پخوانئی موسیقئی سوزور بجا لینا۔ اؤ سیسی آسو ست بجارونا کیسٹو در سئی موسیقئی آسو تی چین غگارونا، لالو بیچھونا۔

غٹ کیِمی تا ہرقسم کیِمی بینا، خو خلگ دوائی کئینا، کیِمیو دوائی نو خلق ڈھیرو کئی کیمی بئینا۔ سا کیِمی آسئی موݜو تی آلنی، ہورگا سون ر کہ غٹ غٹ کیمی بئینا، ا چیں چین پشینی، ڈھیران در بینا۔ کیمی مختلف اینی لالے قسم ہنی ایک قسم نیِش۔ نو آسئی موݜو تی خلقو تی ڈھہیرو تی کیمی آلنا۔ غٹ کیمی۔

آسئی خیال در ٹیکنالوجی آسو تی لالو فائدا بینی۔ آدامو آسو تی ٹیکنالوجی فائدا دینی اے تعلیم در لالے اسانتیا آٹئینی، لکہ موݜو تی خلگ جے کوروم تھینا تھیو دو دیس در یا ڇے دیس در ڇیناسی چین سا پونش میلٹو در بینا۔ اؤ خلقو موݜو تی تعلیم لالو بیکھرو اسُو۔ پݜو در لیجینا سی اؤ لیشیئی لکیناسی چین گا پرنٹ تھینا اؤ دستی پرچے سپارینا۔ نو چین تی لالو فائدا آٹینا ٹیکنالوجی در اؤ نقصانا نہ آٹینی۔ جے آسئی کامیک نو نسل ہنو۔ سا بیروزگارا تھینی، سا آدامو فحاشی این غلط تھیالو، سیس دراکو تی نقصانی لے ہنو۔ اؤ تمو خہ او خراب کہ شودی نیِش۔ خو لا غلط استعمال تھئینو ٹیکنالوجی۔